الحيوان اللي بيمثلنيانا معنديش خلفية كبيرة عن الحيوانات، وشخصيات الحيوانات لكن ممكن انقول القطة، القطة خوافة واي حد يعملها حركة اكديه ولا كديه عتخاف على طول. انا زي القطة كديه خوافة وباحس نفسي ان انا ممكن نتخض بسرعه او مثلا نتضرع لو حد عمل صوت. تماما زي القطة بالظبط باحس نفسي زي القطة بالظبط لما حد يخوفها فتخاف من اقل همسة.